الحياة تقدم بنا العمر والدنيا عمال ما تصعب وعمال ما تتعقد كل شيء مولى في حياتنا معقد أكثر شيء حتى ما يكلتنا واشرابنا عمال ما يغليوا فيهم قطرة الماء عمال مااا إلي ربي عاطيهالنا نعمة من عنده احنا بالفلوس نشيرو فيها.